Amen binatang yang malam ahai ye idop siang ahai ye ini tido tu, men biaso e kak toboh galak nyebut e tu kelamet, karne kelamet kak kan ye men siang ahai tido nontot tibe- tibe tedoh ye tido, na men malem ahai ye pai nontot makan, entah iye kawen, entah iye nontot pasangan e, entah nontot soman, entah nontot laki, tapi men ye men ye siang ahai ye tido. Tu la ngape itu di men di doson tu galak wong nontot nontot kelamet kak ye siang ahai, karne ye tido modah ditangkap. Dem tu ade pulek yang name e tikos, tikos kak kan ye nontot makan, ape ye begawe, nontot ape bae, nontot soman, nontot laki ye tu di malam ahai dak dak di siang, karne ye siang tu amen siang ye di di tuang di bonoang, karne wong manusie kan idop di siang ahai, jadi ye sepacak- pacak e ye idop di malam ahai, tu la ngape idop di malam ahai. Dem tu ade pulek yang name e ini kale, kale kak kan idop e malam ahai, ye men siang ahai ye galak teinyak- inyak oleh itu oleh manusie, karne ye idop e di malam ahai. Dem tu ade pulek laron, laron kak ye idop malam ahai, karne. Laron kak kan galak dengan lampu, ye galak parak dengan lampu dem tu men ji wang doson pulek laron kak penane ontok mosim ujan ato ontok ontok ahai nak ujan. Tu la ye malam ahai ade ye, ye idop di malam ahai ye siang ahai tu kan angat, karne mate ahai kak kan angat igek ontok laron, na men laron la dem itu yo siang ahai ye ini sayap e itu di dipacol e, entah luk mane carek e ye macol e tu, pokok e pacol bae sayap e tu, men la dem tu la ye mati siang ahai.